اي الإجازة الي أنا بستمتع فيها بتكون أكيد إجازة العيد عيد الفطر وهاي يعني أشوف في العائلة أطلع وياهم طلعات ايه نستمتع فيها اليهال نستمتع وياهم ايه نلبس ثياب يديدة ايه وبعد أن هي تكون طويلة وخصوصا إذا بيكون فيه تعويضات إذا بتي في نهاية الأسبوع الحكومة يعطونا تعويض وجذي